مذا بيا نشوف ألمانيا بزاف يحكو عليها الناس بليك شابة بزاف، وأنيا <hesitation> ولاد عمي يقطنون هناك في ألمانيا، <hesitation> نسمع بليك <hesitation> من أحسن البلدان اللتي يطلب العيش فيها.